No prantslasõq, nimäq pitäv armastama veini ja mõnusat olõskelu. Ja sis viil <hesitation> ma tiiä Pariisi kotsilõ, et tuu om umbõlõ illos vana liin, sääne, koh om pall'o jälgi võimsast Napoleoni aost ja egäsugutsidõ kuningidõ valitsõmisaost. Sääl om kõik nii suur ja kõkkõ om nii pall'o. Sääne rikas liin.